मेथे जापानी सूसी मेक्सिकन टैकोज इटैलियन पास्ता थाइकडी बढिय़ा लगदी। येमा ताजा और प्राकृतिक सामग्री प्रयोग हूदू। साथ ही साथ जू मसला फ्लेवर छन ऊंक भी बेहतरीन संतुलन हूंदू। जू खाणू च ऊ स्वादिष्ट और पौष्टिक बणदू।